Naaza kuteeka enkoko, enkoko orabanza ogikwaate wamara kugikwaata ogishukeho amaizi garikwosya, wamara ogiiyeho amooya, wamara kugiiyaho amooya ogibabure, wamara kugibabura otandike ogishare, waaza kugishara orabanza kusharaho ebisya, oshare ebisya, oyiheho ebivune, wamara kwiiyaho ebivune, oshare ahagati oyiheho enkoro kurungi, waaba ori kushara nokureebeka ngu tiwasigamu endurwe, endurwe erabaasa kushiisha enyama eshariire etabonera, so wamara kugibaaga byoona wamara kubitereeza, wamara kubyooza, ote ahamuriro oyine ka buto kaawe, oyine ebinzaari byaawe, obutunguru buri aho, enyaanya, byoona ebyo wabishazire, wamara kubishara osiikye, wamara kusiika otmu amaizi okoze